आँखि पाँच ठोर ज्ञानेन्द्रिय मध्ये एक महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय है। आँखि हमके देखेक तहिन सहयोग करता। आँखिक रेखदेख करेक तहिन निम्न प्रकारके टिप्स पालन करेक परता। भिटामिन ए, सि, इ तथा जिंकयुक्त खाना <noise> गााजर, पालङ, इँउरा, पाकल डन्डेबा, पाकल कदुवा, बदाम, मछरी, ओंखर, अरसिक दाना खाइक परता। कम्प्युटर वा मोबाइल ज्यादा नाइ दिख्ना चाहि। रातिक कम्तिमे सात, आठ घण्टा सुतेक परता। बारम्बार सफा पानी लैके आँखि धुइना। यदि आँखिमे दृष्टि धुन्ध है वा आँखिमे जलन है वा अन्य समस्या दिखाइ परल है तौ आँखि विशेषज्ञ डाकटर ओहके दिखाइक परता। प्रत्येक छे महिना वा एक बरसमे एक पटक आँखिक जाँच जरूर करैना चाहि। यी उपाइ अपनाके हमरे अपना आँखि ओहके स्वस्थ राखे सिकब।